एबे पिठा बनाओके तहिय जौं सब्से सुरुम एबे कथिक पिठा बनओके बडै ना, चउरक बनओके बडै कि एबे गहुंक्, हुन्काके एबे साफा करे परलई । ओकरमा भेली मटिया ,एबे छोटहट ददरी सभ हसई हुन्काके निकडावे परलई । अ उ निकडा सकले पर हसे इचिहिची मतलब भिजलठाह झिन हखो कहके इचिहिची सुखावे परलई । हसे सुखाउखाके हसे ओकरके एबे जंतवामा पिसेके । जंतवामा गहगहाके हसे डौलाहिसे डरठ डरठके पिसेके ,ओसने कैले जौं हसे एतई पिठवा । अ एखना त एबे बजरवामा बहुते नै मेल सभ बडउ, लाईनसे चलसउ जम्मै ,अ उहवा जाके देदेबहु, हुन्का त पिठवा बनैई देतई मेलईमा पिसके ।